La cultura israeliana ë la cultura ebraica më duket, e pë si nani purtroppu Israele ë protagonista di na situazioni një skaj critica a livellu geopoliticu, me la Palestina e gjithë, ma ngë dua hinj nel merito.